biness sun akinin bon bon eget akin bon kas bon uf-ufpang sagale fa kotete bollit gura, sagale fa deeba, sagale lilla baretokit wotgure ak mal malsun laf sunii taimu sun geet dandee ininii sagale himborbane ba won wolba baresun neqet akasiey bollit gur sagale deeba.